Pues ningüy nipilan agust xowayey mam mjaw wüx nipilanatsojüw apuiachiw a redontajc ajngiey nipilan xow agust mambüw majawüw ningüy oawüw olonoc lat uan ambüw majawüw tuan agustiw majawüw wüx acuiür jawüy aveces ningüy aveces alonoc lat ajpüyiw micualüw aquiüjpüw neáwan jan ajlüc maquiaj niwew porque nipilan ajguiey agust porque ningüy pues ngomajlüc más acuaj nej s quiesowloguey nipilan ajlücalegretiw asta nganiowüw tuan porque uex ajnguiey najnej par niwew ajguiey ambüw majawüw y ajgey arangüw tuan.